Kara tsy nivôlambôlagna anô niniagny ra misy ino mai? Sode nisy ra nampalahelo ana takanikany na koa oe misy problème de afaka tantaraigna amina, afaka tantarainô zegny de miaraka mitady vahaolagna tsika de sady mbô lasa <hesitation> maivamaivagna koa le <hesitation> entana oentinô mbô tsy anô raiky fogna fô mbô efa za koa mbô mitondra ananjy.